Kultura polake është e pasur me tradita të lidhura me historinë dhe fenë. Krishtlindjet dhe Pashkët janë festa të rëndësishme që festohen me pjata tradicionale si pierogi dhe borscht. Polonia është gjithashtu e njohur për muzikën e saj klasike, me Chopin si një nga kompozitorët më të mëdhenj.